Gne anzara asagne famelan-keloka ame fiainasika, <hesitation> raha misy zash fahadisoana, fahota gn'anitegna da raha misy olo mamela heloky tegna na zanahary io na olo zany mamela heloky etegna de afak- mba sy mba sisy disadisa sagna zany eo amy samy olo io.